Mi viyan sodowo mai lara va'etenga mai boddum, nder be yasi, mi yecchan mo kujeji duddum ko va'etenga mai mari daga ko nandi hiteji majum, koromje jonde majum, nonde majum be jamde bandu majum je tabbitinta mo va'etenga mai boddum masin.